A magnano akoa iaho zany, voalohagny eky zany raha ohatra ka hanambady olo, magnano akoa gn'agnahy zao rehefa iaho manambady io, e toetra eky aloha inteko, f'iaho zany sy de magnenty anzao oe fosy iry na mity iry, na lava i na fo, na vondraky io na mahia, fa gn'agnahy fosy zany da hoe e toetrany aloha rehefa mifanaraky zany e toetranay da olo hay alay vady izy zay.